Argentina ndia tim yang mewakili Argentina nai bola nanoka no Brazil negara ndia nanoka tim esa paling kuat nai Amerika Selatan no daebafok ia tim ndia dikendalikan oleh Argentina yang bola terus badan pengendalian yang untuk sepak bola Argentina.